Duga buri abunan manpul uban najama ga karfi jan zaki wanume margiba jan manpul uwa wan dumurba tu yanzu digaburi daba kiban aiy dabar gor amai manfuluwa aiysur goramai ɗukuduga dar wuma duga wiw majaban barin sirtagu kuvaiyi da bba kuvaiyi namaja zan bar tadh kija ciba kija duba dum aji lurma naja kuzunaja lur aku fim dabaku dabbakam ulunaja aiy dabbamun agumai najakam munagu najaga dunama kuwani sir tagu majabar kirhiw saidai cuwar kadawa ka ɗa cuwar dijakira didir adi jan dijakira didir adi kadawamai yi bur hir adi musha fahina sir huvi bikam digabur akur sir huli ke gur hur mai wahur hirda siku dija ɓula kuma surludu kudu jamaira injabulaginda dumya aluvan wadumur margi aluvari u dhurgunda zaw sirtagukuu aiy ma naja gari mai mimima naja germai un duma najagerimai waa wanumur margi yibur hir aku sir lullin unu nasara majakunak musha bur lu yibur lu yaku sir tagu sunana sinkairi dufaa aiyi mai aiy aimai saran feah sosa aiy sin duga lurzu naja ulury zahiri dijabur buu ginda ulagu maima yama naga kubu ga sinana ful ubi uzagu aga hibur aiy. Tundasuma nagubulu akusu dija zuwaba tsu girhi girhi girhiya majanbarun ulagu untagu giyi tu naja sanma ai asandu tunda naja sa sumtagu kuvaiyi tunda najan faadija lu aku sur hivikima du gunda zaw sunanakam sunana gadunama akusur tagu bada chiwar chiwar majalunduma chiwar asanduu nadak mudhu kuk hivira tɗa adi tku sur tagu nanda sirhivir kwanaki du imi hiya mulmuku dija nabur naja banakirkiya bahar wanji jakudhu kijabasuka barkija duwanaba arkira majabar duma naja sanduuba janmura iaw ahul ari wanumur margi abur madaya shili madunagum a aluvari dibarkan dimursuka kuvarmuma abur naja duu digal dijiburwai darajadi tu jan ahivari saimura hankal jan aluvari wadumur margi jadijibur naiy daraja anukir mul alaguburu dumurk a aluva ri gadabarnaja ajadu digal chu wardigal aiy amma akaiyari du digalmai dudubaahjan danu ahivari asukaja jan du murna mur margi unu abur aluvari aluvari asika duu dugulurkalu vari kusur taguma najagermai balema nagumduya jan danabur aluvar alangubur asakaja to janun munagu.